اذا كان عندي الخيار بافضل اني اعيش في بيت على شجرة نخيل. كيف يكون شعور وانت عايش بين الاشجار والطبيعة? وكأنك جزء من الحياة البرية في بيت الشجرة. بقدر استمع بالهواء النقي والهدوء واشوف المناظر الجميلة هالمكان احس بالابتعاد عن مشاكل حياة المدنية والحياة الطبيعة شي جميل